Mi silan defte, ko limse ha boro petel no jodata vonnata. sai mi mabba boro mai ngam to goddo jogi ta dum mabbita ko woni nder mai rufa.